'Ai nui wau i ka 'ai 'ono loa ma mua o ka 'ai momona no ka 'aina kakahiaka no ka mea 'a'ole 'ono wau i ka 'ai momona o ka hapanui o ka manawa. Makemake nui wau i ka 'ai 'ono a moni ka hāʻae, pika piha ka ʻōpū.